Vitnaa niko jani jani xee ja i'io in ndaatni'iñu nani refrigerador maa i'io la'a nikatendiaá ayi'i ñuundo neeva'a te naj kuenda jaa nee va'ade xi nyuuka xiiva'ade ndiaá comida ndo'o te ñaa ñaa yi'ia ña'a xi io vaá xi ja nyiiko jiaa kuja mudu ja kuudi'i na'a kudi'i kuñu ndiaa ja xiiva'ade nyuuka te nyi'iko ja te horre ndiine'ede yuuka te ni'indi'i ja nyiiko jiaa te daachi'iode date kodaajdi ndeé maa xiindee na'a ndaatniiñu nani refrigerador.